لبست القطة السنسلة و نـ نقلتها لعالم عجيب غريب. تمشت فيه و لقات بلي القطوطا هوما لي كبار و البشر هوما لي صغار.